Nonushta uchun kechki ovqat qilishni afzal ko'rardim, chunki <hesitation> nonushta bu - kunimizning asosiy ovqatlanish qismi hisoblanadi. Nonushtada kuchli ovqatlanish kerak bo'ladi kun bo'yi tetik yurishimiz uchun. Kechqurun esa ozroq yeyishimiz kerak bo'ladi, chunki <hesitation> oshqozonimizda bu singib ketishi qiyin bo'ladi.